تظاهر بأنك تترك رسالة بريد صوتي إلى صديقك لإخباره بمقابلتك لتتناولا الغداء معًا. ماذا تقول له؟ أقول له: "هلا والله يا غالي، شخبارك؟ اليوم فاضي وعندي وقت لو حابب نطلع نتغدى مع بعض لو تحب، في مكان حلو قريب من هنا ممكن نروح له. قول لي إذا يناسبك وخلنا نرتبها، مشتاق لك والله"